Tie tuga ties tang me lop, la kubam, lubap ga kubeaulap, nai iro tara laba mila toruan na lukbuk ula kanu. Are tuga ties tang me kubap la temaiara lukuan ga mela maionama na ure lukbuk ga ure lukbuktiro, tiro ga lukbuk onim tinan. Are tiro ga lukbuk toruan na ure lukbuk ula ganu la papot ma kubap lamela nai iro tara, mela magimeng. Mirie lamela nanoara pialap ga mela tapmaio, mela usagameng o burunam ula kiro, meoa simok meng ma a merano bonat o bonat ula kiro ga mumalo betmeng lukuan ga mavanameng, irap maiam, ga nagap maiam are mela na lukbuk ula ganu. Pa karuk, papot ma lop na iriro tara la mela gurameng o terigameng, papot mala terigameng karukan oubi papot man la mumaio Namo karukan anap ba nuang na ba nala ubiang. Papot ma lop la terigimeng megana nunula tale vonung leba ubiang. Papot ma lop la terigimeng mumaio megana talagan ubi nung. Atabo isik tavuk la tale muri, o tale puvui, mani papot ma lop la mela ga terigimeng ga mirie ga, la mevaiam ara nagap maiam ga mevalam irap maiam ga milara na no ara navup. Are ranat ga tuga tagama, lop la mela na lukbuk ula ganu tale pubuong la ba masagabung ga mela. Pumeng inamalap la maionamar na ubiap, mmirie mi la pomeng laba mela, memani eba ina terigimeng ga ina mela naubiap maiam. Pa tale muru gat, memani eba aga laba magotarek ang tubiat. Karukara mani la mirio kubap la mumaio ga talegat memaning navup oubi, talegat memaning navup meba mela ga lukbukmeng mana, ga ina mela nanap. Are titot ra tugama ire urio usingnualap na ireo tarala muru. Pa tale muru, papot ma lop lamela la maionama tatailit ga lop la maionama tatailit ga nagap maiam ga irap maiam la mela, atabo mirie mila ga momela ubi ga omela ties ga mila ga omela ubi ga ba ubimeng. Pa mirie la melat man kalimeng agarit, omela papot ma la karuk baet mela me sagumeng. Are turo me poirung, la osagarung gaila, ila na muritit, na muritit ulanhh naian ma ulangip ga inar ila terigieng mani la talegan imanim pagap me using nualap toruan na ure <hesitation> nap o lukbuk, ure inar muio. Mani la papot ma mime la memaing kekep gat la mela. Mirie non inaminiap kubap, inamaniap titot talegan memaning kekep, mirie pageap la meliam, are nirobu are a mirie pageap a umela mavat, meba masagameng lop maiam mena misik navup. Pa tugua bubuo inamaniap la maset man temamalian buong ga ina man masing bula lop oubi na. Osinglualap, usingnualap oubi meba ina maionang ga ubi meng meba omela kekep ba maiong ogosarmeng kekep. ogosarmeng agarip maiam ba mumurum ba. Tiro ga papot ara ma lop ba umieng, ba magamabuong papot mala melau terigimeng ga maionamar lukuan. papot ma mirimat la mela na uri lukbuk ula ganu <hesitation> megama, mumaioga gurameng agarit, mumaio ga karukan oubi mumaio ga talegat malalo ubi maun. mirie <hesitation> inamaniap la masagabuong are mekeme bulam talegat osingmeng ubi ba maiong mirio kubap la mela maionama na lukbuk ula ganu, karukan mela papot ma mirie la masagabuong mela na, na betmeng are <hesitation> betmeng mebulam, mirea la melar ga <hesitation> fafalemeng bunamar lakuan. Temaieng bbubuo inamaniap ga magaulap ga lop are titot. Migat ba agat nang, lop ga mela. pa taitmuo. Tuga me maisingmeng ubiap ba maiam meba mumaiong ga ubimang. Togua talagan mumaio ga fafale meng it agarit karuk. Tuga memumaiong ga ubimeng eba naga maiong ga nagap maiam ga irapmaim leba temeba leba maiarang kekep paet lop maiam. Pa tiea laba mumaiong gurameng agarit papot ma teip ga magaulap ga teip titot la ila na hausik bung ula ganu, la papot ma kekevup talet kekep ba ula kakapiola buat mela mialo ga masoumeng misik nap vup olukbuk, karukan, kekevup ula ganu lamela oseumeng usik lukbuk. Pa temaieng la bubuo ganam, bubuo lop ga teip ga magaulap. Mitara agat buong me lop buam. Karuk masagabung ga mela na non lukbuk ure la melat masingmaiala olukbuk la magosormeng <hesitation> obip o magosormeng man kaen, leba mmumaiong ga ugosormeng man kaen marap ba <hesitation> ba mumaiong ga magosormeng ga ma meuluan ga magosormeng mirie la mekea maime togo lukuan. Tie titot la toga, temaieng, memamani bubuo inamaniap, titot la bunama la. Buara lukbuk onim tinan, buliam ubiap, pulio aubiap ga buliam <hesitation> mapageap meba abula kekep me nap iro tara. Pa titot mirio inamaniap la masagabuong me na urio ties ula ganu ouri lukbuk ula ganu karukan, papot ma la melat gurameng agarit gaina terigi meng. Tale are nanavup maiam mila tatogem neipma, omila pasok meng neipma, mela ga miabu agat maiong ura maranu iro ubi, ga ubi meng, ga ubi meng ga ubimeng ga mela ga maiaro ure ubi un migat. Bubuo titot, bubuo la bura, buiram miro lukbuk ga mirio <hesitation> lasengiap o are ot agaritit <hesitation> bula asengbualat agarit, bulat buaram me met <hesitation> eba bula betbuong na ire nap pa karukan. Titot tuga temaieng mebulam bubuo inamaniap ga magaulap abubuo agula bular naurie lukbuk onim tinan. Temaieng toga ina ties tang ga mimi, ga mirala garero buat bunama agarit. Bula, patuga bula un agat ula maranu meba. Masingbula ga mirie gat la mauluan tubiat eba mela. Temaieng bubuo inamaniap nauro <hesitation> inamon, temaieng gat me morowa mani ire gan la uke me bulam, temaieng me morowa la wal agat bun ure agat migat la bumugunmaranit. Buat gura buong agarit, buat fafale buong a tugame bubuo kubap la bula buarang ure usinngnualap gare usinualap migat. Ba munang ga magosar nung pageapba, mae inamaniap onim tinana mera la maionama lebar meving. A ga laba aving ureo ties tubiat aga ire laba ina ake? Tuga ga mimira mimi kubap agaeba ake mebula meba miavinng ure ties ga ake me bbulam naire tara. Non pagea la tuga ties tang ana, mire lon inamaniap la namo omela naure lukbuk ula ganu, temaieng le <hesitation> mire la ubieng ara poieng leba mela, pa mire la magimeng ara lukuan temaieng la mela, ba mela maionang naure lukbuk ga leba ina terigimeng, ga maionang na nagap maiam ga irap maiam. Pa tara gat titot la rale muri mire la mela, bau mela miarang are magaulap barmela <hesitation> tapmaio, mire bar mela, talagat mionama na. na. Nap o lukbuk, talagat mela maiora ma na nap ousingnualap, talagat mela ga teip, bar fafalemeng na bauot agarit ga, bar mela maionang ga ninamaniap ga magaulap, non ara lap mamalam ara neap maun non ara neap maun non inamaniap. Mire la memaing kekevup. La iosinmeng ara kekep me, meba temameng le maiong useu na nap o lukbuk. Papot ma la melat mani la namot mela magagameng misik navuap, mela namo mela umeang na misik navup. Pa agat tung tuga ma, atabo mire la agat maiong la maranu iro uro ubi, meremi la masagabung gaba mela, meba mumaiong ga ubimeng kabiranama buo. Mani la titot, talegat namo guranmeng inamaniap agarit namo tale, agaire la unama na lukbuk tatang laurup o nausingnualap naurup la po-ong la ba arang ubi karuk. Agatmeng me inamamiap lamela na kap mire laba omela ubi ula ganu na iro tara. Agat buong, turuo agat tung gare ro, poiang mebula lamasagabuong lop bua un agat buong migat, ga datap buo migat ga mela ga ubi meng ga omela <hesitation> ure usingnualap un migat. Temaieng meba inamaniap ganam la bunang tatailit bubuo inamaniap ganam la bualang agat buong maun buam mire la mela. Muana la mire lop la mamelat un agat, melat agatit la namo melat umeang, bet ina terigimeng me lakuan mani la mela ga mameluan inamaniap ga mela na <hesitation> napo a tapnup nap usagama, ma maro sikarip mila mila giram mela tapmaio ma ma buraip la, a tale murum, ga miro kaen pagea laba nitmeng dalap ma nagap buam ga eap buam ga mire la meke me bulam. A kadik tung gat me inamaniap mire la masagabuong ga mela na irung livun mimemela ties meng me, bubuo inamaniap onim a lakuan. Kadik tung gat maime mire la <hesitation> ties meng maranit me bulam, mire la maising meng ubiap maiam lop, mire lama mire la oragameng ubi, gat dalap magat lama iot ira buo, meba pbira ure tias oure ubi. Buat mila ga mionamat ogat, papot ma titot ma mire la meke meke me bulam ga buabum ga mela. A bamela ga maionang naire luvan ga tiesmeng, me na mebulam, papot mala maialam agarip maiam ga tale tiesmeng me bulam. Are tiro, ga tugama, a nap o lukbuk, o lukbuk la mumuru a. Pa bubuot la bubuot la tale marulo maset a buring uro usingnualap usiangnualap ga maset ma singbuala lop buam ba talagan murumba. Ere tirot la namo usingmaiala dalap ma. Laiot na usingnualap ba maiarim ubiap mila ganim. Pa mire laman fafalemeng it, ba maitming non lop titot la maiona lukuan, are <hesitation> mait nit la maionama na luvan ga mela, mere la magamanang papot ma la fafalemeng it agarit. Ga omeuluan it tavuk iang a usingnualap leba megaba nalat ga nula, ga nuluan let, ga bagan nala ogimanang ure a ure kukunim eag ure ubi laba onala migat, lama man sugunung it ogarit talagan onup kukunim tang ure ubi. Temaieng la bunang ga agat buong, bumung memani ure ties o ure lukbuk laba bula una la lukbuk ula marana. Ea papot ma inamaniap papot ma magaulap. poiang le bunang ga mire, poiang la ina masagabang. Dusbuong malonipma okekep ga mema pageap la na mo melamasing maiala maime. Are titot ga maionama ra non ubi. Are inamaniap ga magaulap la poiang le bunang ga agat buong. Bubuo inap buam, ga bubuo la buke me luvap ga nagap buam poiang le buke maime, ga ties buong ga bualang agat migat temaieng. Karukan a noba, poiang agat ba ake mebulam karak, bubuong gana nagap buam ga irap buam pumeng la ba mekeme bulam ga ties buong ga masaga buong o bula o masingbuala na luvan ousaga, masagabuong gaba mela temaieng. Pa tiet mou airo tara tara la giginen, tara la giginanin, tara la tara a maranit. Temaieng la bunang ga lop, agat buong migat, ga masagabuong ga mela. A aret lata la ties tung tugama. Tugama bunang ga mire ga masagabuong ga bunang ga mire ga ties buong ga mire, ga bunang ga mire ga mabulava ma dadap onim lakuan meba mela ga ina terigimeng ga mumaion ga bunang, maionang ga omela ubi, mire la ba mela omela ubi mire la ba ina terigimeng ga mumaiong maionang bui, ga ina <hesitation> maiaving ure giginanim, maiong melau ke to lakuan. Na rung la bubuo la buke me miro pialap buam to lakuan, ties buong memau lop buam oties buong memau pasap buo agamire labanmela nau ure, <hesitation> ure lukbuk ula ganu. Ure la mela maialo na ties, la mela maialo man ties maun, temaieng. Titot, titot la kadiktung la kadiktung me kubap, kadiktung me <hesitation> kubeulap la megamela na, na ure a usingualip otatuan ula ganu, maset, temamalian nang ga maset namung, nanuogan migana oagat. Naring maset ubi ga ubinang ga Pianam nung lakuan nung <hesitation> butamat nung ga agagat la ba maiaving bonim nu me nakap, ba novenmeng ga megama migat nunuo migat migana. Pa nunuo migana la nula nou ure lukbuk onula na ure usingnualap garale gan nualam dalap nuo migat, bet ina teriginang. Bet ina teriginang ga nonang ga bubuo mapagea la ba agosor buong, bet ina fafale meng agarit nuam, memire pageap lukuan temaieng. Ea- tugagat ties tung me mirer non sip nairiro tara, na iro tara la papot ma inamaniap la mela ga ina terigimeng ga man kalimeng ara agarit. Papot ma la talegat ubimeng, papot ma talegat maiaro ubi, popot ma mire la melar, pa mirea la mela gongmeng ga terigimeng papotma la mela, mani la urio usinglualap ma la are, melar magirarameng bugabipma, ma papot ma pageap toruam na ire nap duk ire nap na nap ousingnualap. A non inamaniap melat manionama ga tamaio Mire mela gurameng, mere la mela usinmeng ma magaulap. Mire la mela a maionama ga terigimeng gamegama ubi buong meba kanu ba ubibong tago. Pa temaieng me morowa me gagas ung ga ninimiap ung bubuo, ga temaieng me muririnim ang morowa mebulam. Kadik tung me bubuo ganam me lop buam, mire la na mo mela na ure usingnualap e temaieng la maset mamalian buong meba maiaring ubi buong ul maranu. Leba ina mumaiong ga maiavim pialavup buam, ga pianam, ga pianambuong, ga butamat buong ga eba tevurus buong, tago la ba bunang lakuan. Atabo temaieng me ure tavuk ila muru aire kulot o kulamut lama ila ga terigieng, ga iareo ubi, a nalang tenubap nung me aun morowa, ga poiang ga muranama ila babai, me bubuo la bunama, tago lukuan ga Ba buginar ang. Morowa o laminias ang temaieng.